A biyolo jəjo nən nyiyo daddiya gə biyol fuwam na təl maatəm gəno lei ju mə nyəmi nyo ja ja fu jamo na bugai ja swigən na ja swigənyoi gaugəngaunyo ja nyəmbo ja nyəmbo kanjəi wuni jə talləine woi dibo disa dəngəna ləm amaa deri deri nyo <noise> nəbam nəbam bəno galigən gali ja nyəmbo juja gɔ mim ta bwawni ju jə maale nəno naja swu biyol jam luwam ni wi ja jə dəgtəne wai ju dəgtən juni jə jole gən wasakoi na ja beta wasa koga ja mugən na usi nyoi ba ja kawa ja fargən na ja <noise> na ja swi buyolli na ja barigəni laja dou dou wasakori ja kuwagən ja fugəninyo laja kom nən kwasaggo jatau təgo la ja məg ja məg ja məg la ja təg a layira. Biyel fʊwam na mu nɔlei nən denden nyo kami yɔ nɔɔtəm niyɔ anyim bultəm biyel fʊwamiyɔ jəsa dwamo nən dəm nyo ja ka nən kang win swar ja taltəgo a jam wʊni da fʊi ja mʊr ja swi gən nən na ja be ba ja dəgto wasako kusi ni ja kʊwa gən kʊwai yɔ mʊ nɔlei nən bʊlʊm bʊlʊm nyo a jʊwa bwi jə male nyi yɔ na ja dən kaa jəl nən kwani kamar ja fʊwa jama yəlam fʊwammi na ja dəg təgɔi na kaami a nai sai yəlam na buge na kaami a nɔi nəngɔ jʊn a bwi ja kɔ mi jə dəg jamnile ja fʊwa gəna yəlam fʊwammi la jə dəg tə wasako Kusile wo ja murkagən jəbɔ dwami diso nəba nyuwa ləma nɔɔtəm gənɔ a juwa bwi mən dou mən jəla mə məndi biyel fʊwamo nəngo mə nɔlei yo buti leniyo ja fʊgən fʊ nən nyəm bʊti ja fʊgən kangən ja gwal kʊnli gənɔ ja fʊgən nəngɔ ja fugən a mwei nəngo ja dcgən ja fugən amwai nəngo ja dagən ja deem nəngo ja sa mim tabwalalə nɔ ja tal təgoi nəngo jə nyuwa gəne nən den de nyi mi a da mə wɔi mən bwagən nən tikəkagən mə bwai mwa nyuwa le na biyell fwaləm. Suk suk nyo <noise> nəngɔ mə kɔi nəngɔ la mə ya mam məndi a biyel fʊwami, biyel fʊwammɔ mi ka jəlwɔ dwam ni ja dəggən təgɔ ja mʊrka gən ja swi nəni jə bɔ ni wasako kʊsini ja dʊwɔ gən ja ta təgoi nəngɔ a yəlam biyel tekanumu a daa mə wɔ.